ljósmæðra samþykkti í atkvæðagreiðslu málamiðlunartillögu ríkissáttasemjara í kjaradeilu þeirra við ríkið sjö ljósmæður á Landspítalanum hafa dregið uppsagnir til baka minnst sjötíu og níu hafa látist og fjöldi fólks hefur misst allt í

í Grikklandi stjórnvöld sæta gagnrýni fyrir að hafa ekki verið nógu vel undirbúin færri sækjast eftir

Skólastjórafélags Íslands segir kennara frekar sjá hag í því að bæta við sig kennslu en að sækja um stjórnendastörf utanríkisráðherra Danmerkur segir aðstoð við fólk í Miðausturlöndum og Afríku einu raunhæfu leiðina til að minnka straum flótta og til Evrópu vallarstjóri Laugardalsvallar segir mögulegt að grasið á vellinum eigi eftir að líða fyrir tónleikana sem þar voru haldnir í gær völlurinn hefur verið hulinn

með gólfplötum í tæpa viku

gott kvöld

meirihluta formaður samninganefndar ljósmæðra segir að nú reyni á efndir níutíu og fimm prósent ljósmæðra samþykktu miðlunartillögu ríkissáttasemjara í atkvæðagreiðslu aðeins ellefu ljósmæður kusu gegn tillögunni kjörsókn var níutíu prósent

er mikill léttir hjá stjórnendum hér á kvennadeild ég var einmitt

nær því sem eðlilegt er fjölmargar ljósmæður sögðu upp í kjarabaráttunni flestar á Landspítalanum eða rúmlega þrjátíu sjö ljósmæður sem sagt höfðu upp en áttu eftir að vinna

sínar til baka í hópi hinna sem

þá gengur þetta hægar skiljanlega við vonumst muni sækja um og fái vinnu hér aftur samkvæmt viðbragðsáætlun vegna þess að mönnun okkar er

ekki orðin eins og hún á að sér að vera þannig að allavega næstu daga þá reiðum við okkur

áfram á hjálp frá öðrum heilbrigðisstofnununum ljósmæður fóru fram á sautján til átján prósenta launahækkun sátt náðist um tólf til fjórtán prósenta hækkun velferðarráðuneytið lagði fram sextíu milljónir til að liðka fyrir samningum forstjóri Landspítalans segir að stofnunin ætli að endurskoða stofnanasamninga og taka meira tillit til sérstöðu ljósmæðra og sívaxandi álags á kvennadeildinni þá á gerðardómur að meta hvort og að hve miklu leyti álag menntun og inntak starfs ljósmæðra eigi að hafa áhrif á laun þeirra gerðardómur á að skila niðurstöðu sinni fyrir fyrsta september Páll segir að hætta sé á því að einhverjar ljósmæður bíði eftir niðurstöðu gerðardóms áður en þær gera upp hug sinn um hvort þær snúi aftur til starfa formaður kjaranefndar Ljósmæðrafélagsins segir ánægjulegt með hve yfirgnæfandi meirihluta miðlunartillaga sáttasemjara hafi verið samþykkt við bindum mikið traust við það að gerðardómur starfi af heilindum

við höfum lagt fram gögn sem eru mjög skýr við munum fylgja því eftir að það fjármagn sem

sér inn í stofnanasamninga og að ljósmæður finni þar einhvern einhvern mun hafið þið áhyggjur af efndum það er helsta umræðuefnið meðal ljósmæðra í dag

upplifað vanvirðingu í samskiptum við samninganefnd ríkisins gögn sem fyrir liggja í málinu séu ekki skoðuð og metin heldur heldur gengu þeir til borðs með fyrir fram ákveðin niðurstöðu stjórnvöld í Grikklandi hafa sætt gagnrýni fyrir að hafa ekki verið betur búin undir skógareldana sem þar loga minnst sjötíu og níu eru látin og enn er ekki

hversu margra er saknað eldarnir eru meðal þeirra á nútíma í Evrópu fólk hefur tekið til þeirra ráða að auglýsa á samfélagsmiðlum í sjónvarpi eða útvarpi eftir ástvinum sem það hefur ekki heyrt frá síðan eldarnir brutust út eldarnir kviknuðu beggja vegna Aþenu með nokkra klukkustunda millibili norðaustan við höfuðborgina breiddist út á ógnarhraða líkt og sjóðandi heitt kæfandi teppi hraðinn kom fólki í opna skjöldu og gerði því erfitt fyrir að flýja kanna nú svæðið í von um að finna fólk sem saknað er

því upp hvernig þetta hafi getað gerst í landi þar sem skógareldar eru tíðir og segja stjórnvöld hafa átt að vera betur viðbúin útlit er fyrir að illa gangi að manna stöður skólastjórnenda í grunnskólum í haust formaður Skólastjórafélags Íslands segir að endurskoða þurfi launakjör stjórnenda í samræmi við kjör kennara færri sækjast eftir stöðum

skólastjórnenda í grunnskólum en áður formaður

segir að eftir að kennarar skrifuðu undir nýjan kjarasamning í vor

minni hag af því að taka að

dæmi séu um að stjórnendur snúi sér frekar að kennslu við horfum fram á það fyrir næsta skólaár að það vantar stjórnendur í grunnskólunum núna

erum komin þetta langt inn í júlí og horfum fram á það að einhverjir skólar verði ekki stjórnendum á komandi hausti launakjör stjórnenda eru orðin með þeim hætti í grunnskólum að þeir hafa dregist verulega aftur úr menn sjá kannski meiri ávinning í því að vera í kennslu en ekki stjórnun vegna þess litla launamunar sem þeir horfa þá á reyndir stjórnendur eru að hverfa í kennslu vegna þessa launamunar kjarasamningar stjórnenda í grunnskólum renna út í lok mars á næsta ári Þorsteinn segir að í ljósi stöðunnar þurfi að endurskoða samningana þegar í stað að auki segir hann að fara þurfi yfir starfsumhverfið ég held að menn ættu að horfa alvarlega á það núna að endurskoða með einum eða öðrum hætti kjörin til að

og Samband íslenskra sveitarfélaga horfi á það með þeim hætti núna að þau þurfa að setjast niður og velta fyrir sér hvaða leiðir eru helstar til úrbóta erfitt er að henda reiður á því hversu margar stjórnendastöður þarf að fylla fyrr en þær verða auglýstar í byrjun ágúst

auglýsingarnar koma inn aftur og þá er þetta keppni milli skóla og sveitarfélaga að ná í besta fólkið og því miður held ég að raunin verði sú núna að það verður ekkert allt of mikið af því tveir voru fluttir með sjúkrabíl á sjúkrahús eftir umferðarslys á Suðurlandsvegi við Hólmsá um hádegisbil loka þurfti Suðurlandsvegi fyrir umferð í báðar áttir vegna slyssins og mynduðust langar

raðir bíla vegna þess lögregla og slökkvilið voru á vettvangi fram eftir degi og unnu að því að hreinsa upp um tvö hundruð lítra af olíu sem láku niður nú síðdegis varð

þriggja bíla árekstur á Suðurlandsvegi rétt austan við Hveragerði Hveragerði og var veginum þar lokað um tíma níu slösuðust en enginn alvarlega jean

forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Donald Trump Bandaríkjaforseti funda nú í Washington markmið fundarins er að greiða úr ágreiningi sem hefur verið vaxandi síðustu misseri köldu hefur andað á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins síðustu mánuði Trump hefur sagt sambandið á meðal helstu óvina Bandaríkjanna og sett á tolla á ál og stál frá

í kjölfarið tilkynnti e s b tolla á Bandaríkin á móti að vanda tjáði Bandaríkjaforseti

Twitter og setti tóninn fyrir fundinn þar sagði hann ríki sem árum saman hafi komið illa fram við Bandaríkin í viðskiptum nú loks á leið til Washington til að semja það hefði aldrei getað hugsast fyrir nokkrum árum en betra sé seint en aldrei þá kvaðst hann vera með hugmynd fyrir Evrópusambandið hún er að fella niður alla tolla og gjöld milli ríkjanna Bandaríkin væru fús til þess en hann efist um e s b juncker hafði þetta að segja fyrir fundinn

einnig hótað tuttugu prósent tollum á evrópskar bifreiðar ljóst er að mikið er í húfi og fyrirtæki beggja vegna Atlantshafs eru uggandi yfir viðskiptastríði rétt fyrir fund sagðist Trump búast við að hann yrði á jákvæðu nótunum en varað hefur

utanríkisráðherra Danmerkur segir að til að minnka straum flótta og

til Evrópu verði að aðstoða það í

Miðausturlöndum og Afríku hann segir enn fremur að heimsbyggðin standi frammi fyrir fjölmörgum vandamálum veröldin hafi breyst mikið á undanförnum árum

háð stuðningi Danska þjóðarflokksins sem er andvígur innflutningi fólks til Danmerkur

því að stefna Dana í málefnum flótta og farandfólks er mjög hörð segir að til að draga úr fólksflutningum til Evrópu verði að aðstoða fólk heima fyrir en af hverju er þetta pólitísk krísa nú þegar hælisleitendur eru aðeins brot af því sem þeir voru fyrir þremur árum

er gestur viðtalsins sem er á dagskrá hjá okkur að loknum íþróttum og veðurfréttum mannbjörg varð þegar eldur kom upp í strandveiðibáti úti fyrir Hornströndum í morgun báturinn varð fljótt

og sökk í sjóinn skömmu síðar um klukkan tuttugu mínútur í

tíu í morgun hafði

samband við Landhelgisgæsluna og tilkynnti að kviknað hefði í bátnum hann var þá um átta sjómílur norður af fjallinu kögri nyrst á Hornströndum maðurinn kom sér í björgunarbát

enda varð bátur hans fljótt alelda og sökk skömmu síðar nálægir bátar voru beðnir að halda þegar á staðinn auk þess sem björgunarskip slysavarnarfélagsins Landsbjargar voru kölluð út ásamt þyrlu Landhelgisgæslunnar

búið að bjarga manninum um borð í annan strandveiðibát og var

snúið við bátsverjinn var fluttur með björgunarbát til Bolungarvíkur

orrustuflugvélar sænska flughersins taka þátt í baráttunni við skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga tvær þrjátíu og níu þotur voru sendar í þar sem þær vörpuðu sprengjum á eldana með því á að reyna að kæfa eldana aðeins þessi möguleiki þótti raunhæfur þar sem svæðið sem eldarnir loga á er undir stjórn sænska hersins yfirmaður

telur að þessi aðferð hafi gefið góða raun og því áformi flugherinn að varpa fleiri sprengjum á skógareldana flytja á meirihluta bílastæða á Þingvöllum upp fyrir Almannagjá á næstu árum samkvæmt drögum að stefnu þjóðgarðsins til næstu tuttugu ára endurskoðunin hefur staðið yfir undanfarin misseri Þingvallanefnd hefur nú lagt fram drög að stefnumörkun stefnt er að því að þau verði samþykkt í haust þjóðgarðurinn er um tvö hundruð og fjörutíu ferkílómetrar að stærð nær allir ferðamenn halda sig

sama svæði þingstaðnum forna sem er aðeins þrír til fjórir ferkílómetrar en einnig til að létta álagið sérstaklega bíla og allra farartækja þarna niðri broddurinn í þessari tillögu

að það verður reynt að lyfta bílastæðunum að mestu leyti upp fyrir Almannagjá upp á efri barm Almannagjár samkvæmt

verða bílastæðin og ný þjónustumiðstöð norðan við á svæðinu á milli fyrir ofan Almannagjá og yfir á

þannig að þau skeri ekki í augu þegar menn horfa yfir fallegu

alltaf bílar að þvælast fyrir þér þegar þú ert á ferðinni fyrir neðan lengri frá nýju bílastæðunum að þinghelginni en nú er hugmyndin er að nota vistvænar samgöngur fyrir þá ferðamenn sem það kjósa áfram verða þó bílastæði á gamla staðnum til dæmis fyrir fatlaða um ein og hálf milljón ferðamanna

Þingvelli í fyrra það eru um tveir af hverjum þremur ferðamönnum sem koma til landsins tekið er við umsögnum við stefnumörkun þjóðgarðsins til sautjánda september

áhyggjur af afleiðingum þess að hluti vallarins var hulinn gólfplötum í tæpa viku vegna tónleika

sem þar voru haldnir í gær langur tími gæti liðið þar til áhrifin koma fram allt gras á Laugardalsvelli var hulið með sérstökum gólfplötum fyrir tónleikana í gær þessar hvítu voru fyrir áhorfendasvæðið og hafa legið þarna í fjóra

daga en í kringum sviðið voru sterkari plötur sem bera meiri þunga og stórar vinnuvélar klukkuhúsinu og þar sem sviðið er og hafa verið í sex daga núna og þetta er svona tíu metrar inn á völlinn það er kannski okkar mesta áhyggjusvæði það sést á eftir hvernig það kemur undan og hvernig við tæklum það um tuttugu og sex þúsund manns voru á tónleikunum í gær og virtust skemmta sér hið besta lögregla segir að allt hafi gengið vel fyrir sig og gestir hafi í það heila verið til fyrirmyndar snemma í morgun var byrjað að taka plöturnar af þessar myndir voru teknar á ellefta tímanum núna verðum við bara að bíða og vona þeir eru byrjaðir að taka vonandi seinnipartinn í dag og kannski allur völlurinn í kvöld það sem ég hef séð núna undan gólfinu kemur bara vel út það var ýmislegt gert til að vernda grasvöllinn en vallarstjórinn hefur samt áhyggjur við spreyjuðum hann með ákveðnum efnum svo að myndist ekki sveppasýking undir honum og við hægðum á

efnum sem kemur í veg fyrir það sem við óttuðumst

komið fram næsta vor þannig að við vonum það besta það er leikur á morgun nítján fimmtán Fram Þróttur

á okkur núna byrjar það þegar gólfið fer af þá tökum við við og verðum aðbara girða okkur í brók og klára þetta dæmi jæja það styttist í helgina er sumar og sól

af landinu og það verða svona á milli til dæmis föstudagurinn

ljósmæðra samþykkti í atkvæðagreiðslu málamiðlunartillögu ríkissáttasemjara í kjaradeilu þeirra við ríkið sjö ljósmæður á Landspítalanum hafa dregið uppsagnir til baka minnst sjötíu og níu hafa látist og fjöldi fólks hefur misst allt í í Grikklandi stjórnvöld sæta gagnrýni

fyrir að hafa ekki verið nógu vel undirbúin færri sækjast eftir

en áður formaður Skólastjórafélags Íslands segir kennara frekar sjá hag í því að bæta við sig kennslu en að sækja um stjórnendastörf utanríkisráðherra Danmerkur segir aðstoð við fólk í Miðausturlöndum og Afríku einu raunhæfu leiðina til að minnka straum flótta og

grasið á vellinum eigi eftir að líða fyrir tónleikana sem þar voru haldnir í gær völlurinn hefur verið hulinn með gólfplötum í tæpa viku